De pu se jay saria lapay se es lu lapay la'ua cuando jay mas lun'ejem pus kua lanu'u cuando nipep em kupa kujupu jay lun'ejem pero jay cuando nipep lun'ejem es cuando bien kupa kauk lanu'u mas que kua lade kinyie kimbi'an kusau kunju pu lun'ejem pero nipep kuba'au y lo que es pu lapay lumey ribiajang rapu kauk lanu'u mas lun'ejem por mas que jiuk kiyi nda chi kani jay li tsi'it napu kupu lun'ejem pero kibia nipep kua manaju de kinyie kimbia'an pus nipep xi'iap lanu'u ja la'e y lo que es jay pu pin'iu majet pus rapu papas rapu kauk lanu'u ramu mas lun'ejem porque rapu mas jay rik'ia y lo que nipep lun'ejem pus es pu mujuy se kua lataung pus rapu nipep lun'ejem porque rapu mas batsa'au mas jay ndikiet y pu zanahoria rapu si lun'ejem porque rapu rik'ia mi'ia lo que es rik'ia jay saria que kua manatsajau ku'uey pus lun'ejem pu ba'ey pus rapu lanu'u cuando jay mapa pus nipep lun'ejem mani rata'a pero si kua lare kinyie kimbia'an pus kujuy lembu jay rinyijil nipep mani rata'a si pu lijiañ la'ua per lujueu porque kei kinyie kimbian y pu ba'ey ba'ey batsejet ba'ay lantuju pus rapu maiñ lun'ejem cuando nipep em kupa pero cuando bien kupa pus mani jay mani lu'uey lijiañ la'ua o lijiañ xich'u pero mas mas lanu'u nipep lun'ejem es pu lapay la'ua porque rapu lu'uey lembu lijiañ xich'u kua ladiang kujuy ya nip mbake ya nipep manaju'u nake y peuk pu l'eje y rapu lapay lumey ribiajang pus rapu si lun'ejem porque rapu va lu'uey kua lalejep pu nibiajang va lembu lanejem kuba'au lare nda mamu pa manatsajau ku'uey. <noise>